Fanjava ny Jiona ndraiky zen̈y, zioin ko a Madagasikara eto man̈amarika fety <hesitation> fetim-pirenen̈a zen̈y, natôkan̈a ho any tsaiky zen̈y. De amin'io map- amin'io makasika tsaiky jiàby man̈ano fetim-pirenen̈a kà.